<hesitation> Ny akoho aloha <hesitation> azo atao hoe voro avao satria izy manatody izy fa tsy miteraky. De bakeo, izy koa misy helatsiny izy. Fa izy foana ro tsy- tsy afaky mitily.